حسنًا، الرجم الأول هو تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، ثلاثة، اثنان، واحد، صفر، خمسة، صفر، والرقم الثاني هو واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، ستة، خمسة، أربعة، صفر، خمسة، أربعة، تخيل لو كانوا ها الأرجام لأشخاص عندهم جصص مثيرة.